Wa ankị mụụ an ɗ̣ọdọk ɗọdọk, ɗọọn mụ an ɗọdọk ɗọdọk ḍa ṇsaba an ɗọdọk ɗọdọk, kẹbẹ an ɗọdọk ɗọdọk. Pọn waam man wẹẹgọm am ɗa ya kọṇ kana nam da mana, kana nam da kalataụ, kana nam ma pịdị wụtẹn, kana nam ma pịdị maad waa kana nam da kọr mọna, ka nam da kịyịlmụ Naịjẹrịya. Kẹbẹ nam kọṇ, kẹbẹ mam ɓana kọnụm wa adụk san kị-pọ mụụma wayịm kẹrẹk kẹbẹ nam ɗasa wa adụk saan kịpọ mụụmọ wayịm, pọn ka kẹsị kọṇ taaɗịzgọ waam ɗ̣ọgụm as gị sẹl gị yamba ọndọs gị tọọm la'ịk as kị yaan waazị, as gị sẹlụn yamba kị ọtọs tọọm la'ịk a lalịmịịnjị, as gị sẹl yamba ọndọs ɗịyọm kọṇ ka anam pọmana mo̱sị kes kọṇ Ka kẹsị kọṇ sị mụsị waam maz yaagọ waan sẹẹrẹị, kaa ọbjẹ, ɗa nẹ ka ọbjẹ nẹẹ mụsịm da nẹẹm waajẹ yaagọ ya sẹẹra kị kị mẹssịm kọṇgụm mọsị yaazị ga mụụ yọkọt ga mẹe̱mọse̱ ma ɗaṇyị mụụ ya sẹẹra as nẹẹ da pịdịịm. kaa danẹ kaanga ọbjẹ tapịsẹ kai! ɗẹn nwẹẹg sịdam kọṇ kẹbẹn ụk ma ọbtẹịjẹm mụụjẹ ɗaụdẹ napụsịn pọtọ mụụjẹ saldẹ napusin pọtọ mụụjẹ paalẹ napụsịn pọtọ kẹbẹm kọn taaḍụkkọ waamụ kọrọm nwaam mọn pọngọ kị kẹbẹm kọṇ ka kẹbmụ kọṇ taaḍịgọ waam ɗọgụm Lịịjị kị yamba akị pọnị ka waam yam yaanaịgọ aị paịdayị nwaam mọn pọngọ kị kẹbẹna kọṇ. kẹb nọṇ nọṇ da ya kọṇ kịịgụm ḍakị wa ịlta talmụm sam ɗasa ɗakị wa ịl ta talmụ m nọṇ ya kẹnị kọṇ mịn sẹbụm gị yambam ɗọọnụmgụ a mụụm yaag wa pịp.